Fifandraisan'ny vorogno samby vorogno ndraiky karaha antsika mitôlampitro zagny. Ya. Mikoragno karaha regny izy ary mahay mifandray tsara koa e. Zay zany fifandraisan zareo.